Fiba bɩɩ fiba wɛná nɩ, ŋñgáŋ fátɔɔwá ka gnɔ. Ñ gnɔwá fátɔ bʋʋ yele nɩ. Baá gáŋ ka sɔ, baá gáŋ ka gnɔ.